An karazagna satroka le haiky <hesitation> kasikety, satro damba, satro-penja, <hesitation> satro-bôry eh, satro-geba, kastagna, satro-bà ô.